ترى سلج البيض سهل مرة: أول شئ تحضر جدر و تحط فيه مايه تكفى تغطى البيض بعدين تخلى المايه تغلى على نار متوسطة لما تبدأ تغلى حط البيض بحذر وخليه يغلى لمده تسع أو اتناشر دجيجة حسب كيف تحب البيض